E untu talakgati noxa takgamanan atsa cristianon talakgati takgamanan fot bool basquet bool tinoxa tino laktinaku kgamanan xcarrokan lakgawachan laktina laktina lakamanan chono uno laktina laktsumujan talakgati takgamanan xmuñecakan este tino xa talakgati takgamanan fut bool taan jcancha campo asta taan jcampo talhawa xekipokan este e chino talhawakgo xequipokan takgamanan akgto ekipo ta lhawa man no talhawakgo xequipokan takgamanan pero uno tina x xreglakan untu tawani pana xamay pelota este penal pana este para na tokga min compañero natsa penal penal na wanikani gool na wanikan atsa nintse nak makaan pelota nak makgosu nak laktaya pana tanuyacha no lhano xlitanut pelota pus lhajanitsa nawan xa tino tino laktayama E talakgati taann takgamanan pakgalhun entre semana taan osu este axni tsatsa taxtutsa semana tasputa semana antsa tataan takgamanan chono tsama basket bool taan takgamanan maski laktsumujan lakgawachan tino chino xalklit tino kgalhi chimpara veinti dos años, quince este treinta ta ta wati takgamanan basquet chonofutbol tino takgamanan basquet taleen xpelotakan xmakan noxa tali talikgamanan lhali xtantun xmakan no xa tali talimakgosu pelota makgat no na makgosu liku na chipapara tino takgamanama tinox equipo e man nuntsa no takgamanan lha katilaktaya no xaants na laktayay no xa antsa pelota na tsatsa falta na wanikan lhalh nuntsa no tsamalh na tununk takgamanan no xa u na lha katitokglh min compañero lha katisnat min compañero porque tsatsa falta na waniparakan e <hesitation> Na tamaknuy chimpara treinta pelotas na tamaknuy ay na tlajaparay talakgati takgamanan maski estre semana taan takgamanan talakgti takgamanan chi fut bool cho basquet bool pero pus lakatimtsa noxa lhalu taan tatamakgstokg kampo tatamakstokga no atsak kauditori pero este como laklhawaka no auditorio lha lha antsa no tatakgamanan porque natatakgawi porque kaxlhawamak pus kampo no taan ants no takgamancha no naskuelon na takgamanan fut bool puskuelo axni tataxtu kareceso takgamanan palha katiwaya no akatun lha taliwayan takgamanan talakgati takgamanan futbool basquet chi laktsumujan chi lakgawachan ta lakgati takgamanan u man xcanchakan lha nawan xpuskuelo tatakgamanan e unoxa tina lakamanan pus lakgati likgamanan xcarro na lekgamanampara no pelota pero xa laktina pelota e lhaluxtanunts chin takgamanan xa laklankats uxa lakamanan pus talakgati takgamanan xcarrokan taleen xcarrokan talekgamanan xavioncito tina lekgaman Este chono laktsumujan na talakgati winti talakgati man carro laktsumujan winti lakgatipara lakgstu muñeca takgamanan talhawa xliwatkan lekgamanan no akatuno tino na kgamanan ti lhala tamawanikan xlekgaman tina lakamanan pus tiet noxa talikgamanan talilhawa chix liwatkan taan tatia tina laktsukiw talhawa no xpumalhkuy ta talekgamanan chi xa nana tala e na lekgamanan tiet xskitit nali maxtu xtiet este na minkan no kakilhnikan pero talakgati takgamanan xan tsama lakamanan est laktina laktsumujan talakgati takgamanan nka xa nana ekit xa teko ekit tawan lakgawachan para tamini lakglhuwa osu este chalhuw tamini lakamanan pus takgamanan xanuts poro man xchastim pus Nanuntsa no kgamanan na lekgamananpara no chika ponkgxnuma tapuuma tsama tsumujat lakatiekgo xlhakgat xnana xlhakgat tsama tsumujat nalakatia ponkgxnuma nawan maski xa lakuan xlhakgat chakgema lekgamanan nutsa tatalekgamanan chi tino tawilana atsa laktina lakgawachan laktsumujan nunts ta kgamanan xa tununk xlekgaman taliwan tino laklankats